Memang nya kekake keen taan memang nyai nyamo um umpapa kengku wisa wisa mulae moek tare kami kimaweng kare ni kau i sia memang paadri mean sa melek nyaku mi nakedu anya ai a nitu memang e karakter na singga siapa ad melek nyak wo nyaku memang teintu un tou ku mulai mue kimaweng se rinte koki pe akat sera ma sela se tedu serinte iyai memang nyaku paadri mean sa melesir lako dei asal mam pinake wo pa daku daku tene tou nenaa doi tere tais tou de ma pake doan se tou ma pedawa jadi maksud nitu sa sakumapake dua nyaai nitu memang kepaat ku wo lebe lao nitu apalagi ku yai tampa so esi si kawu mi nai lango jadi e doa noka ne rinte sa paat peis mangelek sadui ya pangelek wange taais mekaleo leos rumendem ni ko sumenang niko nu nyaayen tua yaai um pese peei si nokan ene paun sena bahagia ung kendis so gaga ta nitu po koman wes nyaku u wisa un un toro pakeng ku wo papaelek lako